Muḃay iśe némeźaġaɭeṗ baxo, moinibiḃasobibirĩbio, baho kaźonẽḃurũhe, iśehe níleṗ kúfieb kaźonẽḃurũhe, iśehe níliḃu kaxaaḃõ ku- mimi kúriḃo kaźonẽḃurũhe, iśehe níleṗ wwa kaźonẽḃurũhe kaɭo nihaŋunilaa. . Ínoohe isoźumuiniġaŝiasu kusupuġo nímbenidiel kuboko níḃe burũbo. Numuḃaan yáġudi, yáġudi ómiminanaġuso, kusonana náḃee burũale, káinioḃeḃurũo nízindolo. Írio muṗe sísosonaleġadiebudiebo nii isupalĩ kainiodianana kabuob obuoho fóźiźo nádiel oḃa náḃe onũho tonañamezim. Íiniġapualeokilo, mañainionaw biḃaa bariŋeḃo óɭeġu nazindo karĩhe: momiiniburũbo. Yáġudi, yáġudi óo musonana nádieniġusoġokiġi náḃee burũale. Símañaɭelo nazim.